د داسې یو خوږو مصرف چه اکثره وخت هغه صحي واوسي <hesitation> او د هغه جانبي عوارض یا تاوان کم وي، خصوصاً هغه کسان چه شکر لري. نو زما په نظر که چیرې شات استفاده سي او یا هم تور چاکلیت استفاده سي، دا به بهتره وي، صحي به وي.